आपहने घर में रेवा अगर उमे आफ़न गर्मी लागे तो ऊ गरम से बच बा कारने। <noise> या फेर ऊनिय गरम ये उड़ा बा करने आफ़न फांका को सायरो लेवा। अगर आपने घर में बढ़िया मेंगा से मैंगो पंखों लगाड़ लियो। अर ऊ अपहाने गलत जागे लगाड़ दियो। क्योंकि अगर पंखों बढ़िया जाग ने नि लगीयो तो ये हवा नि डीगो ढंकी । अर उसे गरम भी नि उड़ेगी। <noise> आफ़न सब दन फांकों बीच लगा नि चावे। ऊके अलावा बगले बची रेवे जो खाटा उने भी पौन लगे। जिसे गरम उड़ जावे। <noise>